﻿Ƙhini dinnai daga ɗi mutikai, mu fakhi khin cici ƙan, sai maca hala ghi mun ndaka ɗa vyu ʒa, maca gyicuʒi kar maca puc'uʒi ɗi ʒaɓaka, maca zhuza ca p'a hacakai ca sau to ko ca sin lthi raa ci ndaka vullaa mu ndaka buruʒi mbanai maca u'ma yan tahyiyi khin cici. Amma ba mu khini lthi daga ɗi mutikai ɗi dikkhinaka ba mu puc'iya to yuuwi gha sultha, mu ndaka naha a ghanti biyai sai dai maca tsarɓau. Amma ba mu ƙhiniya mu fakhi mu Viltha ai yiwu wi wi wi ab uh <hesitation> wi mbanai, yuuwi wi mbanai, raɓiɓya ba mu Vyi ɗi'i to a ndaka Vulaa a ndaka vulaa yuuwi gha su ltha mu ndaka nahuzi kaman gwan fici ba mu bihyum mu ƙhiniya. Ba mu Ƙhiniya daga ɗi mutikai "maca " kar maca gaba ɗikkhina maca puc'au a-a, maca vyu ʒa ɗi yuuwi raɓiɓyai, mu ca buruʒa to ba yan ndaka p'uza, ghi mu puc'i lthe we gwan' ba mu ndaka p'uʒa mbаnаi maca u'ma yani bu mu ndaka u'ma khin cici.